Edwuma a mubotum mayɛ na mayɛ no yie paa yɛ Mfantse adzekyerɛ nna kasa nkyerɛasee. Edwuma a mubotum mayɛ na mayɛ no yie paa nye no, ne tsitsir nye kasa nkyerɛasee. Osiandɛ, mowͻ ho nyimdzee na suahu, na afei, makwadar wͻ mu. Na meyɛ so a, ͻma me enyigye ma me ahomka, na medze ͻdͻ na medze yɛ. Ntsi ͻyɛ a meyɛ no yie, na amamfo enyi gye m'edwumayɛ ho paa yie.